Kas panas minah, tumis lasona, tambah lanosa fulak no jahe, tambah bumbu kari na, masukan <hesitation> matabai ah, masukan santan ah, tambah ado ta sono daging no bumbui.